जो हमारे वाशिंग मशीन ह तेत्तका खट्नु धोणा का काम ह। तेन्दे आमे अपड़े खातुन दऊ। और तेन्दा पाइप का कनेक्षन ह।